न्न्ग् थन्ग् जेसेवन्ग् क्स यु, वेसम् रुकुनि केक् नि <hesitation> मुन्ग् दुन्ग्। केक, गुसम् रुकुनि केक दुन्ग्। भे छोचोलते केक्, वनिल्ल केक्, गुसम् <hesitation> मोक्मोल् केक्, गज्र्नि केक्, छीसे केक्, स्पोन्गे केक्, एन्तल् केक्, पोउन्द् केक्, पितर्नि केक्, पिन्तो केक्, पिनेअप्प्ले केक्, बनन प्रुत् केक्, <hesitation> अरोविसन्ग् ब प्रुत् केन्ग् दोन्ग्, बिने न्गिकत नुन्ग् म बुनेअ यु, पिरेनि केको बुनेअ यु कोलम्नेह यु।